Allor ij penz ch' 'e creatur so chiù felici cinquant'anni fa, pecchè a differenza di oggi, chi c' sta, a differenza di oggi c' sta chiù positività. Pecchè tu 'a pensa pur ch' 'e creatur di oggi so nati pur dint 'a nu periodo nu poc 'e merd, ceh nel senso che già la crisi del duemilaotto, tutt sti situazion accussì, hanno dato molta negatività. Ma pure oggi cu 'e social media eccetera simm bombardati cu negatività, guerre, cose. Almeno 'na vot nun teniv niente, nun faciv niente. Mo invece 'a partì già con il meno uno, come posso dire? Una volta eri zero a zero, partivi zero a zero. Mo invece <hesitation> parti già co tutta la negatività mondiale ch' c' sta che comunque 'na vot facevi l'università e quindi eri già 'nu professionist. Mo sembra 'ca si faj l'università nun serv chiù 'a nient. Fatic, cos, <hesitation> pozz fa pur l'esempio di mio nonno. Cinquant'anni fa mio nonno nun sape fa nient, è trasut dint 'a banc, è diventato direttore dint 'a diec anni. Mo se- sei entrato in banca Eh 'e 'a verè ch' 'e 'a fà. Se magari t' vonn licenzià, nun t' vonn licenzià. Pur cu 'a tecnologia, l'intelligenza artificiale, tutt sti cos accussì. Comunque t' ponn mannà all'altro mondo. Secondo me sì, cinquant'anni fa <hesitation> er- era nu poc chiù semplice la vita. Mo sta diventando tutto quanto 'na scalata impossibile, che ha avè 'e conoscenze, avè chell, avè chellat. <hesitation> Lo vedo pure sulla mia pelle <hesitation> che è molto complicato. Soprattutto sul lato secondo me morale, che <hesitation> mo come inizi a fa 'na cos t'abbattono. Là se tenevi nu poc 'e cazzimm, nu poc 'e intelligenza, subito potiv saglì <hesitation> 'a fa n- n- nu bell lavoro, p' t'accattà 'na cas, ch' 'na vot nun custavan nient. Mo 'e 'a verè buon, se riesci 'a piglia n'affit a buon prezzo. So tante piccole cose, secondo me so tante piccole cose, che pò fann 'a differenza 'a fine del giorno.